हमरे लत्ता हम्मर हाथ लैके धुइति आउ मै हम्मर लत्ता कैसे धुइना चाहि कहना सम्बन्धममे कुछ बात बताइ जाइत हौं । सबति पहिले बाल्टि लेहना, बाल्टिमे सरफ डरना, सरफ डारके ओहमे पानी मिलैना, पानी मिलाके ओहका फिंज निकरना, फिंज निकारके लत्ता बाल्टिमे डार दहना, लत्ता बाल्टिम डारके थोरि देर तक्का भिजैना । जब लत्ता फुलजाइ तब ओहके बढियाति हाथ लैके डटके मिसमिसके धुइना जब मिसमिसके धुइबो तौ हम्मर लत्तामे लागल जत्ता मैल रिहें छुटनेके बादमे पाछे हमरे ओहके पानी लैके धोइ सिकत होइ । जब पानी <noise> लेके धोइब तौ ओहमे लागल जतना फिंज हे सक्कु उ हटा दहबा, हटाके ओहके पानी निँचोरके, निँचोरके पाछे हमरे घाममे सुखैति ।